जो ये पेंगुइन चे ना सू पक्षी की प्रजाति में औलू किलैकि युक जो शरीर चे ना यो मा फैदर चे पंख छे मतलब ये के पास पंख ची सु पंख उड़ना में तो काम नी औलू लेकिन जब में जाउलू ना तो दिशा दिखाऊं में सु पंख काम औंदु और यू अंडा भी देंदो तो यू पक्षी का प्रजाति में औलू